<noise> Za alôha raha ndray andro akagny mita- ino izy ty manomboko resaka amin'ny fety regny de raha ataoko voalôhany alôha miarahaba ôlogno jiaby, magnano salama mbôla tsara ôlogno jiaby, avy eo amin-jay <hesitation> mangata-dàlagna an-tegna am- mangata-dàlagna am're- resaka fivolagnana de magnarakaraka zay amin-jay mametraka fialan-tsiny satria tsy zoky an-tegna fa zandry avy eo koa tsy ray aman-dreny fô zanaka de zay am'zay miditry am'le votoatin'le fety hoe karakôry sy karakôry le fandehan'ny fety.